<hesitation> rí nutsín xa̱bo̱ skuéla̱, nagoo nagúya̱áxo̱ꞌ ikháanxo̱ꞌ, xó ñajuun rí nutsíi̱n fukbóól e̱je̱n nagóó, nagóó xa̱bo̱ buanii, e̱̱je̱n lákiin, nagóó kuíji̱i̱n nu̱ya̱xe̱ xó nutsín anguíi̱n, xí na̱ka̱ mbáa dxiñuu̱, tsí, tsí <hesitation> dxájúu̱n ge̱ꞌthíi̱n nagaꞌtsín, nagóó kuíji̱i̱n n <hesitation> indii̱ nu̱ya̱xii̱ ná nutsím tsúꞌkhue̱n, kuitsúun, kuitsúun nduyáa̱ xí na̱ni̱gúu̱n nutsín fukbóól rúꞌkhue̱n rá. Pero guada̱ꞌ iꞌwíin tsí <hesitation> nagóó nagóó gúyáá mangiin xó nutsin i̱ji̱ín, rí báske̱ jngó kuíji̱i̱n nu̱ya̱a̱xi̱i̱, ikhín máꞌ ná eskuéla̱, mangaa naríga̱ ndxa̱a̱ naguwá xa̱bo̱ tsí tsíngua̱ꞌ naguwá iꞌwíin e̱je̱n tsí iꞌwá xuajen, naguwá táta̱ tsí iꞌwá xuajen, xkuaꞌnii nawi̱i̱n nu- nutsíin, a̱ꞌkhue̱n nuni̱i̱, nuni̱i̱, <hesitation> nuni̱i̱ nakuíji̱i̱n ná skuélaꞌ, nakuíji̱i̱n ná, <hesitation> ná mba̱a̱ ríga̱ ná mutsíi̱n. Nduyáa̱ báske̱, guáda̱ꞌ iꞌwíin tsí na̱ni̱gúún mbuyáá rí bóli̱bóól. Nagóo̱ mangii̱n <hesitation> nagótsíi̱n <hesitation> ná skuéla̱ máꞌ mangiin, ná guꞌúu̱n máꞌ mbo̱ꞌ, nakuíji̱i̱n nduyáa̱ ná ajua̱nꞌ, ná téle̱. Nduyáa̱ xane nutsín xa̱bo̱, tsí na̱ni̱gúún mone̱. Muri̱gu n <hesitation> úú xa̱bo̱ tsí, nutsín mangaa, <hesitation> nduyáa̱ gaꞌtsín mújúun, náá tsí na̱ꞌngo̱o̱. Xí na̱ka̱ dxájúu̱n, na̱ka̱ ge̱ꞌthii̱n, na̱ka̱ ná xuajen, naguataa ná xuajen, nawi̱i̱n nutsín gajmíi̱n iꞌwíin xuajen, tsí naguwá mbiꞌthá. Nagóó kuíji̱i̱n, nagóó tátii̱n, nagóó nánii̱n, nagóó guaꞌthíi̱n. Nagóó nu̱ya̱xe̱ xó nutsíi̱n, natambáñuu̱, nagoo nawaꞌthúu̱n xóne muni̱i̱ nawaꞌthúu̱n. Nagóó a̱nguíi̱n, nduyáá.